<hesitation> Nee o raeh to totot tena, nee o raeh, o nee ke, nakatuun e nate hanon nin natahon teyouh, nate haman nin natahon teyouh, natsinon, ai natsinon haman nin natahon teyouh. Yo nee o raeh. <hesitation> Kei re haboak no raeh <hesitation> to nee terun. Toae raeh, toutaptapa o raeh, <hesitation> poat erun e haboak dio papean, kame dao papean. Papean e nongon tooh as oria. Nongon tooh orih bai run e kure hanon oriba to <hesitation> hatuut tumun tamen run amo tsinen run. Tinasah, poat <hesitation> raeh onao nee, yo tartara o raeh. In napean tara oriba tin tsinen, napean tahon, tsinon tara oriba tin tete ya papu tapa purun. Youh pan ke hate guana, nee o raraeh, hene nanate kusi, hene hahaman, <hesitation> muniwon haman dierun. Mei a tuan kame purun na totot na nome terun poit. Yo pan ke hate mengua na yo nee o raeh e eh. Ai haboak nao barah tin namumunitun terun poat e kao ria. Yo rang oku tena to nee o raraeh.